Irô Aliman ndraiky ny azoko honon̈o amy tantaran-drô tamin’ny taôn̈o araiky àby fitom-polo sy valon-jato sy arivo tiô eo izen̈y koa tsy diso za. <hesitation> Irô zen̈y tambany fahefan̈a ny Sôsely misy mariky zay de tiô zen̈y nanomboka ny fitondran̈a faharoe, ia, faharoe.